Asulütament si, al e ëmpurtant perché ëntà anche riesi a sörti ën poch e pa mach ste d'apres ai ai videogiochi o vardé i social, ma ëntà co ëmparé magara a andé ën po ënt ël giardin a fe cheicoza o pruvé a fe l'ort o andé a caminé o andé ën bici